Fomba ifandraisan'ny samy bibikely ah de amin'ny alalan'ny rarakivy izany hoe ohatra vitsika ,raha mandalo ny vitsika anakiray mahita sakafo ah de ametrahany rarakivy izay lalany rehetra andehanany de izay karazam-bitsika mitovy karazana aminy ah de mahafantatra iny rarakiviny iny de mahafantatra an'azy hoe ilay namako izany no nandalo teto.